Hangi sy palvola izao no tena sakafo malaza a Nouvelle-Zélande agny. Ny hangia e da tsy ino fa sakafo nandrahoa ambanin'ny tany ampiaraha amin'ny hena sy légume a. Da ny palvola: tsindrin-tsakafo i io izay tena malaza amindreo agny, merengue misy crème sy voankazo.